Ndamen kachua ngachindun ya'a vinchi comida nuu nade kaje ihó nun ka daño ndame kuenta un comida chinkachún n <hesitation> me yuchi kuii nduchi kuchi ndade dió frijol ndudendio frijol kochi nda nde di'ó frijol nduchi ndadeva hí ki ka'a hora kenu jun atuteva vixhi kedaviya, iin nda nduchi dintun kevani jania ini'a kuenta ko inia yii muy dificil ndachichi ndijo nuu kuenteiña chi junde jun ujun kue iha ho kué kuka jaña nri ni kuaña ndidonde enrá donde niunera yuchí nruchia ke'e chuchi nriku kuche kendion ngua ndon ndera keaucho onva'aña kenovani ujun ndudiki ni kua kee cuenta ndakuiña yii, inja achinochí akuu kueña ngachinro ña'a.